<noise> कंगारू एक अइसन जीव होला जौन अधिकतर ऑस्ट्रेलिया में पाइला। ई जनावर कूद कूद के चलेला <noise> और ई लड़ले में बहुत माहिर होला। एकर फुर्ती के ते कौनो जवाब नाही होला। एकरे पेट पर एक थैलीनुमा आकृति <noise> बनल रहेला जेकरा अंदर ई अपने लइका के धईल रहेला ताकि ऊ सुरक्षित रही सके। <noise> कुछ जगहि पर माने कंगारू के ट्रेनिंग देके बॉक्सिंग सिखावेले ताकि ऊ बॉक्सिंग कइ के उनहन बच्चन के जीता सके काहे कि <noise> एकर बॉक्सिंग स्किल बहुत अच्छा होला। कंगारू कलाबाजीओ देखावे में माहिर होला <noise> पर ई जनावर से छेड़छाड़ कइल <noise> खतरनाक होला इही नाते जतना हो सके एसे दूरी बनवले रहे के चाही। <noise>